אייה כַּאנְתַעְתַבֵּר רַאסִי מְזִיאַן פַּאלְעֻומ, וְלָקִין עָאסִפַּת אֶלְבַּחְר חַ'טִירָה בְּזַאף וְסַט אֶלְעָאסִפַּה כַּאנְפַדֶּל נְלְקָא בְּלַאסַה אָמְנַה וְנְתַחְתּוֹם פַּאנְנַפְס דִּיַאלִי בַּאש נִבְקִי טַאףִי, מַאשִי סַאהְל וְלָקִין בַּתְדְרִיב וְאֵלְאִירָדַה כֻּלְשִׁי מֻמְכִּין.